Tamin'ny tao dimy sy sivanjato sy arivo voahosotsy ho tangalamena i Hacanne depte io. Taminio i Norvezy izay vo nahazo ny fahaleovatenany tanteraky.